كانت تجيني فرصة أمشي لمتحف أفضل يكون متحف يحكي على التاريخ البعيد نلقى فيه هياكل من الديناصورات نلقى فيه مجسمات للديناصورات تاريخهم حاجة تكاية متحف معاصر ومش متحف فني منش مغرومة بيهم.